Nak kangwe ma̱ yemi go ka̱ yengu dabba tenti go ata̱ yis ma̱n dabba tenti go ata̱ yis ma̱n ti, so sai. A tuko ka̱n a dabba yis ma̱nti wo, ta̱ ka̱lu gwe a ba̱lsi ilga̱ nguki wu, ɗe kume ko gassi ka̱ɓa̱ pali so go balubii ki ɗe kigi aka ba̱lti ilgoni ko mil mbalan jwe sa̱ na̱t ma ba̱lti shinwu to vosai nu ka̱n ta pallat na̱k yen mba̱la̱n koman dla̱nti gwe de pa̱ ta dla̱nti gwasi, to, ma̱n da̱ki ka̱n a̱ta̱ pa̱li ti ama ban na̱ ma̱l gwe ata̱ ba̱lti ilga nguki wu ɓa pa̱l misali yen kaɗi gon niɗa to kume o naa lamti ta̱ste puka sowui ami mago mba nge tet punka, sa honna, ta yisi ɗe ba pal kawaiso ba manik palti ilgwe dopa ba manit ba̱l ilgwe ɗi pa ta lak ka mbi gwas wu. Kwarai da gaske kunde ka̱ nitma ba̱lti ilga̱ naukiwu ka yisti so sai, a koda ma̱n da̱k ka tul a hibi gwakan wu yek ta nul ɗe na̱n yek ta̱ mul de lop. Lubi gon niɗa gwe a ta̱ma da̱a̱mti ka̱li wu-a taɓa pa̱lti wa wu ka pa̱n ta kadi ga̱ lubi gon niɗa gwe a ta̱ma da̱amti kali wu-a taɓa pa̱lti wa wu kapa̱n ta kadi ga̱ lubi yisa̱n go se a ndet mba̱lti ilga̱ nguki. To karshe ilga̱ nguki gwe pa a mit ma ba̱lti go yek ta palla̱nwule na nit kaman na̱k suk ana ka̱n ani sulti domin ta̱ na yenti gini ata̱ yisi. To aka̱ yisaa̱ n ni kangwe ana ga̱ba ten kaɗi wu kadi yis mbala̱n ma. hal ta̱ la̱tet wugo ata̱ wusa̱nki. To tayi wusa̱nta ga̱ ma̱n mba̱la̱n ga̱ ma̱n mbi daban ata̱ yis ga̱n go ga̱ ma̱n lubi ka̱so, kana palti a ka kumi go kadi jel kopti gwa ta̱na sunsu nat gwa domin ta̱s sa sante ga̱n go ga̱ lubi ka̱m suk ga̱ lubi ka̱ so. A ka yen, dabba we fa ka na yen na̱ma gwasi de haka ka̱ nitma ba̱lti ilga̱ nguki na̱k kan gwe a fla̱m wu se lugwe ka̱ ta̱lat wu yek laki shura mbala̱n malgon ka̱n sa goptina ma̱ kalkan na ta̱ pi muka̱l mal yek ta wule kangwe ata pi muka̱l mal go yes de daa ka̱n ata celi ata̱ to ka̱ tindi wugo ata kotl kaushi kaushi so a naa ndat a’ atl to lokaci gwe ti mal ana cit kaushi ga atl go yet de ata̱ lallabe ata̱ gopti – ata̱ gopti ata̱ man ʒat gaa niti through tem ta illa̱n ɗe ta ba̱lti illi ciwu aloka ci gon wo kadi ta̱k yis na̱maatigwaswu. Yek gop yen gon tet di na ka̱n asa gop kaɗi wi yek ta̱ wule ngwe abakuru ka̱n asa wulisi. To a bakuru go a sa̱ shot wul tlot ilgwe a man tlot ga̱ kadi wu ɗa to apa sa̱ shot a sa̱ pi to lakli ɗe na̱m ta̱ li tet wugo ata sa kol lat gon ta̱ litet wugo atz. Sa ket talati gon. To a kadi wu pita kopti abakuru wum, “halse ka̱” yisi ɗe atlot ba̱le so halse ta̱ balti mboshti ka̱n sa mboshti wa bot sa ɓoti ta̱ da atl wu go a tlo ti wa to tantu gwe asa̱ koḇi a sa̱ ma̱n ma̱ka̱lti gwasa̱n wu. To ngenwo a takaise ilgwe a na dlamti gon dabba ata̱ yis mba̱lan ka̱n ka̱ da̱nti daɗe sut danti ba̱lti ilga̱ gnuki, ka̱lu gwe aka̱ palti dabba se ta̱ pallila na̱k yilka gwa mbalanwukgu ilgwe anak yisi na dabba wu gu.